Gny fomba tsotra fandokoa endriky ty faritsy. Mangalaky tena planche zay. Na io taratasy atanao eo, na io atanao carton, lafa mazava avao zany iny. La mangalaky amizay raha fanamboara sary rey miaraky amy loko, loko maromaro. La arakarakin'ny faritsy iny avao zany io, lokonn'y faritsy iny avao, la eo amizay atao amizay gny sary iny fa gny mpahay sary ny mahay anizay.